نهار اللي كنت في الجامعة, كان كابن اضراب تاع الطلاب و انا هو اللي كنت الممثل نتاعهم, جونغ حسيت الافوا بالقوة تاع نتا راك دروك نتا راك الممثل نتاعهم, و ا لا فوا سيتي صا الحاجة اللي خلاتني نواجه الخوف تاعي بارسكو ما صايي, وصلت واحد البوان اللي الفو تكون تاثر في حياتك ماشي غي تبقى غي جايح, دونك سيتي المومون اللي فريمون حسيت فيه بالقوة و الافوا حسيت راسي غلبت الخوف تاعي, ما خفت لا من الادارة لا من كي كو سوسوة